ส่วนโตคิดว่ามันเฮ็ดให้ธนาคารสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม

กะบ่มีความยุ่งยากอิหยังเดะ แค่กะบัตรประชาชน แล้วกะเอาไปให้พนักงานเพิ่นเอาไปเปิดบัญชีให้ แค่ต้องรอนานแหน่จ้า

ส่วนใหญ่กะสิฝากเงินร้อยสองร้อย ถ้ามีเงินหลายกะฝากห้าร้อย เพราะว่าเงินมีจำกัด มีหลายกะฝากหลาย มีน้อยกะฝากน้อยจ้า

กะเลือกว่าธนาคารใดมันเหมาะกับกะ

กะคิดว่ามีความปลอดภัยหลายอยู่ เพราะว่ามั่นใจในธนาคารจ้า

ส่วนหลายกะสิถอนสักประมาณห้าร้อยบาท เอามาซื้อของที่กะจำเป็นจ้ะ

ถอนนำตู้ ATM กับใซ้นำแอปจ้ะ สะดวกสบายรวดเร็วดี บ่ต้องไปรอคิวอิหยังหลายจ้ะ

ฮู้สึกสะดวกรวดเร็วบ่ต้องไปฮอดธนาคาร ฮู้สามารถถอนฝากได้ มีความปลอดภัยอยู่เดะ บ่เคยโดน call center หลอกเอาเดะ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

อย่างแรกเลยข้อยบ่เซื่อมิจฉาชีพจ้า ถ้ามีมิจฉาชีพโทรมาเซื่อคือวางเลย บ่เซื่อมันอีหลี

เคยใซ้ยืนยันตัวต้นเข้าแอปต่างต่างจ้า

ปกติข้อยฝากเงินบ่ดู๋ เพราะว่าบ่ค่อยมีเงินจ้ะ

กะมีบริการฝาก โอน ถอน กะได้ง่ายคิดว่ากะเจนจ้ะ

เกี่ยวกับการใซ้แอปพลิเคชันของธนาคารนั้น แล้วก็การใซ้บัตร ATM จ้า ว่ามันมีอายุเท่าใดแหน่

ส่วนโตบ่ค่อยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวธนาคารที่โตอยู่จ้ะ

กะเตรียมบัตรประชาชนกับบัตร ATM ไป นอกนั้นกะสามารถกะจากแอปโทรศัพท์ได้

ส่วนโตบ่ค่อยปล่อยเงินในธนาคารหลายคัก เพราะว่าต้องถอนออกมาโตตลอดจ้ะ

กะคิดว่าเป็นวิธีที่ดีจ้ะ แฮ่งกะเก็บนานมันกะแฮ่ง ธนาคารกะสิมีดอกเบี้ยให้กะในอนาคตนำ เวลาสิกะฉุกเฉินมันกะสิดี

เคยจ้า เพราะว่าเอิ้นนำสีของแอปนั้น

กะกะว่าธนาคารมีดอกเบี้ยอิหยัง ค่าธรรมเนียมอิหยังแหน่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

กะเคยอยู่เดะ แต่ส่วนใหญ่จะซื้อของจำเป็นมากกว่า บ่ค่อยได้ซื้อของบ่จำเป็น เพราะว่าเงินมีจำกัด บ่ได้มีเงินหลายคือคนอื่นเขา

ส่วนโตบ่เคยโตจ้ะ แต่โตคิดว่ามันมีประโยชน์อยู่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

กะมีความสำคัญอยู่ เพราะว่าแฮ่งกะมีความสุขหลาย อารมณ์กะกะสิดีบ่มีความเครียดอิหยังจ้ะ

ส่วนโตยังบ่เคยเปลี่ยนธนาคารจ้ะ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

บ่เคยดอก บ่เคยไปประเทศนอก แต่กะอยากไปอยู่ อยากไปหลายหลาย

คึดว่าธนาคารควรให้ความเท่าเทียมกับทุกคน บ่แม่น บ่ว่าสิเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ ทุกคนคึดคือคนคือกัน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

ซุคนมีความมั่นใจในธนาคารว่าสิเก็บเงินเฮาได้ ธนาคารเฮาต้องเก็บข้อมูลส่วนเฮาของเฮาให้ได้ดีที่สุด เหมือนที่เฮามั่นใจธนาคารนั้นจ้ะ

คึดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าแฮ่งมีเงินหลายในอนาคตเกิดเรื่องฉุกเฉินอิหยังคึดได้คึดเลยทันที

กะสำคัญอยู่เดะ ถ้าคนนั้นน่ะสำคัญกับกะอีหลี เพราะว่าการซื้อของขวัญเล็กเล็กน้อยน้อยให้กะคือการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้กันได้

แฮ่งเรียนรู้ที่จะใซ้เงินตั้งแต่น้อยน้อยใซ้แฮ่งมีประโยชน์จ้ะ เพราะว่าสิใซ้ให้จัดการเงินของเจ้าของได้

ส่วนโตข้อยโตบ่ค่อยมีความโตอิหยังหลาย แต่โตคิดว่ามันมีความโปร่งใสอยู่ เพราะว่ามั่นใจในธนาคารอีกตามเคยจ้ะ

ยังบ่เคยได้ดอกจ้ะ เพราะว่ายังเปิดบัญชีบ่ได้โดนส่ำใด

กะคิดว่าควรสิปรับกะให้มันหลายขึ้น เพราะว่าแอปธนาคารสมัยนี้มันกะบ่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอิหยังหลายแล้ว

ข้อยคิดว่าแฮ่งมีหลายสาขา กะแฮ่งเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วดีจ้ะ

ส่วนโตยังบ่เคยพ้อปัญหาอิหยังในการโตแอปธนาคารเลยจ้ะ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

กะมีประโยชน์อยู่ แต่กะอยากให้มีเรื่องที่กะต้องเสียภาษี แล้วกะวิธีการคิดภาษีของตัวกะเองน่ะจ้ะ

กะโอนไปให้แม่จ้า แต่บ่ดู๋ปานใดดอก สิ้นเดือนกะโอนให้

ส่วนโตโตคิดว่ามันดีอยู่แล้ว บ่ค่อยมีข้อผิดพลาดอิหยังจ้ะ

ซ่อยได้หลายจ้ะ เพราะว่าเวลาโอนมันสิมีประวัติการโอน แล้วก็ซ่อยสิซ่อยว่าซ่อยโอนไปเฮ็ดอิหยังจ้า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

ข้อยคิดว่าการใซ้ลายนิ้วมือปลอดภัยกว่าใซ้หน้า เพราะว่าหน้ามันสิเข้าง่ายเกินไปจ้ะ

กะกะดู๋อยู่เวลาบ่มีเงินสด กะโอนซื้อของจ๊ะ

อยากให้พัฒนาความปลอดภัยมากกว่า แต่ส่วนโตโตอยากให้พัฒนาไปนำกันทั้งสองอย่างจ้ะ เพราะว่ามันสำคัญอีหลี

ส่วนโตข้อยอยากให้มีระบบการคิดคำนวณภาษีแต่ละคนได้จ้ะ

ส่วนโตคิดว่าเฮ็ดได้เกือบทั้งเบิดแต่ยังบ่เบิดเพราะว่าบางอย่างโตต้องไปเฮ็ดที่ธนาคารเองมากกว่าจ้ะ

ส่วนโตโตแอปธนาคารออมสิน แต่โตบ่ได้บอกว่ามันสิดีที่สุดเดะ เพราะว่าแต่ละธนาคารมันโตมีข้อดีของมันอยู่จ๊ะ

กะคิดว่าแตกต่างอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยกะทางแอปธนาคารหลายอยู่ ถ้าบ่มีกะต้องคอยไปถอนเงินสดออกมาจ้า

เพียงพอจ้ะ เพราะว่าแอปธนาคารเนี่ยมีโหมด ป้องกันมิจฉาชีพนำจ้ะ

ข้อยคึดว่ามันง่าย เพราะว่าฟีเจอร์ต่างต่างมันคึดบ่ได้ยากอิหยัง

คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะธนาคารควรสิเข้าถึงง่าย สงสัยอิหยังกะสามารถสอบถามได้เลย

ซ่อยได้หลายอยู่ ส่วนซ่อยคิดว่าสงสัยอิหยังซ่อยเบิ่งแอป แอปเอา บ่ต้องไปเบิ่งไปติวอิหยังดอก

เคยตั้งค่าการแจ้งเตือนเรื่องมิจฉาชีพจ้ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะ

อยากให้เข้าถึงง่ายกว่านี้ รวดเร็วกว่านี้ เพราะว่าบางพื้นที่สัญญาณมันบ่ถึงจ้ะ

เข้าถึงง่ายหลายหลาย เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใซ้โอนทางแอปได้

เคยใซ้แอปในการโอนซื้อของจ้ะ ใซ้ดีอยู่รวดเร็วสะดวกบ่ต้องกังวลว่าสิมีเงินสดบ่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

ส่วนโตลองเรียนรู้เองจ้า เพราะว่าอยากทำความเข้าใจเองมากกว่า มันสิเข้าใจลึกกว่า

ข้อยอยากให้มี บริการคิดภาษีรายบุคคลจ้ะ เพราะว่าทุกคนต้องจ่ายภาษีกันอยู่แล้ว

ส่วนโตยังบ่มีสิ่งที่บ่มักจ้า เพราะว่ายังบ่เจอข้อผิดพลาดอิหยังจากแอปธนาคารจ้ะ

ซ่อยได้หลายหลาย เพราะว่าเดี๋ยวนี้โอนจากแอปได้เลย บ่ต้องเสียเวลาไปถอนเงินสดจ้า

ส่วนโตข้อยโตธนาคารออมสินธนาคารเดียว มันโตออกแบบสวยงาม โตงานง่าย แต่แอปธนาคารอื่นมันโตมีความสวยงามของมันคือกันจ้ะ

กะควรสิมี เพราะว่ากะเป็นผู้กะแอปเนาะ กะควรสิมีสิทธิ์ในการควบคุมดูแลนำ

เปลี่ยนไปหลายเติบอยู่ เพราะว่าแอปธนาคารมันสะดวกรวดเร็ว บ่ต้องเสียเวลาไปหาเงินสด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

ส่วนโตคิดว่าควรสิมีอีหลี เพราะว่าผู้โตงานใหม่โตสิได้รู้เลย

เอ่อ คันลืมอีหลีกะสิกะลายนิ้วมือแทนจ้ะ

ส่วนโตยังบ่เคยจ้ะ

ส่วนโตข้อยโตแอพธนาคารมากกว่าโตบัตรจ้ะ

กะกะงานสะดวกรวดเร็ว บ่ว่าสิซื้อของ ถอนเงินได้

กะกะว่ามันเหมาะ เพราะว่ามันกะงานง่าย

กะกะว่าควรสิแจ้งให้กะกะกะเพราะว่าสิได้กะข้อผิดพลาดของเจ้าของ

กะสิลองเบิ่งก่อนว่าปัญหาที่เจออะมันใหญ่บ่ ถ้ามันใหญ่เกินไปกะสิต้องไปแจ้งธนาคารเพิ่น

เวลาแจ้งอิหยังกะอยากได้ คำตอบที่มันเร็วที่สุด บ่ว่าสิเป็นชั่วโมงหรือวัน

บ่แจ้งแต่สิลบออกไปเลย บ่สนใจ

ประกัน AIA ที่ข้อยฮู้สึกฮู้ใจหลายที่สุด เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงมาโดนแล้ว

แนะนำตั่ว เฮ็ดประกันนี่สำคัญที่สุด เพราะว่าเวลาเฮาเป็นอิหยังประกันนี่แหละที่เฮาเฮาได้

สำคัญ เพราะว่าประกันสิซ่อยซ่อยได้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

กดง่าย สะดวก แต่ต้องไปรอคนอื่นนานหลายคัก

ยังบ่สะดวกจ่ายมื้อนี้ ขอเลื่อนอีกแหน่ได้บ่จ้า

เอ่อ ตอนนี้ยังบ่สะดวกคุยเด้อจ้า ขอโทษนำเด้อ

บ่แหล้ว สิถือสายท่าเฮ็ดหยัง เวลาเป็นงานเป็นการ

ทางเข้า ทางออก บ่ว่าสิมองไปทางไหน สะอาดไปเบิด

บ่อ้วนดอกจ้า แค่ซ่วงนี้กินข้าวแซ่บหลายหลาย

ธนาคารกรุงศรีบริการดีดี พนักงานเว้าง่าย แถมสะอาด เรียบร้อย

ลาบหมู แกงเปรอะ มักกินลาบหมูที่สุด เพราะว่าแม่เฮ็ดให้กินตั้งแต่น้อย

ข่าวสารสมัยนี้ มันเร็วหลาย บ่ว่าสิเกิดอิหยังขึ้นกะเร็วไปเบิด กะถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ ได้กะทันข่าวสาร

กะแยกอยู่ เพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่า

การเผาอ้อยคือการสร้างมลพิษทางอากาศหลาย เพราะว่าควันเยอะ

กะถือว่ายังมักกะมือกินข้าวอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้กะยังกินข้าวเหนียวอยู่ กะมือกินจั่งสิแซ่บที่สุด

ฮู้สึกวังเวงเงียบเหงาล่องลอยไปกับดนตรีนั้นเลยจ้า

กะเฮ็ดสาดเป็นอาชีพจ้ะ เพราะว่าสืบทอดกันมา

สมัยนั้นกะเล่นหมากเก็บ โดดยาง เตยกัก แต่เตยกักนี่แฮ่งคนหลายนี่มาม่วนคัก

ซ่อยได้อีหลี เพราะว่าสามารถเฮ็ดให้มีเงินมีงานได้อีหลีจ้ะ

อยากเฮียนวิชาคอมให้มัน หลายกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานหยังเฮียนเฮียนคอม

ตอนเด็กน้อยกะอยากเป็นนักร้อง เพราะว่ามักกะเพลงหลาย หลาย

แฮ่งเฮามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ตลอดเวลา มันเฮายิ่งเฮาให้ชีวิตเฮาดีขึ้นหลายอีหลี

ยากหลายวิชาอิหยังกะบ่กะ เรียนไปเท่าใดกะจำบ่ได้ เรียนบ่กะเรื่องจักเทื่อ สิบปียี่สิบปีกะบ่กะเรื่องคือเก่า โง่คือเก่า